أحب أحتفل يعني بعيد ميلادي بطريجة بسيطة لكن تكون مميزة، عادة أكون مع صديجاتي والعائلة نحتفل مع بعض كيكة وأجواء مريحة، ومرحة، أحيانا بعد أختار نشاط ممتع مثل العش-مثل إن إحنا نتعشي في مطعم أو نطلع يعني رحلة جصيرة، أهم شئ بالنسبة لي هو إني أجضي وجتي مع ناس أحبهم وأرتاح معهم وأسترجع بعد معهم الذكريات الحلوة.